Ya ñaja kua kuniyu kuntaa iniyu xiinto tatuui xiito chi taka tu'untoi ra kuniyu kuntaa iniyu xa'a miya kuñu xituu ñaja, va'a i'ivairi, va'a tiva kixai xiiya ta i'i saana ra xa tajataia loo xituu ra, xintonitaya nuu uni hora'ta nuu uvi hora xintoni ta kuñu tikachi, ta kuñu sintiki kua na'a loo ntonikaa i'in kuva na kasa xitunaa xini chikantu xitu tu tie'e tuu kava nanu ntu'u ntee loo kuru tuka tiaavi'ru keje xituu, ra kuai takayantu yuju ra, yuju tiee vaa na kuva, yuju tiee ta yiotu yuju chiachivaa sa kuitiva kixantu saja xituu, va'a xami xituu, kayu xituu takuva i'i uni hora kuruka chi tu'u tiee kuru, keje iti keje tixiru sa kayuru taa nuu va'ata, nuu savu tachi ika ko'o mi xituu sajaya, ta nu kejeya ra nu kanaa niñu ya'a kuñuva ra ta nitufi i'i kuva ka'uxa kaa a ka'una xaa tonitana tavana saa xixitanaa su kutuvai ta vichi kua kuniu kuntaa ini xia'a a vaa keia a kuvi su yaka kua tatuii xi'into su ya ñaja ra kuvi ta xiaa kui'i tukua ta yaka koo kuvi tukura ika xika tukuina, saa kua va'a kanata ñia'a xixi xii se'ei ra. Saa kixa mi yuvasiyu kixina chi ninu, su kuñu xitu'a xixina, naa xixi mi ntikachi, na xixi chiu'u, na xixi sintiki ñaja kuna xixi ntiayu xina'a vichi ra kixiana kixa xitunari vichi ra, yaka kunitai ke'eia kuxi xii se'ei ra, yuju ñaja teje yuju na'nu kuxituri, xitu kanuu keje sintiki taa tati kualika ra xitu loo ta ku'a su xaa, vaa loo ta kuni ra vichi kua kuni ke'eiya yaka ntatu'ui xi'into.